Kaake ñaamirɗe tawatee e nder cuurel, ina waɗi aset, ina waɗi bool tokosoo, ina waɗi tasaajo mawɗi. In- ina waɗi hen ko koppuuji mana, goɗɗi hen noon ko- ko njamndi, goɗɗi nana hen ko fuga.